Buku bema akɔtɔkɔtɔ she bana nu ɔdeh ŋu bani gui ban uɔdehŋo neka soi ŋu oye ŋu neke uhaau nu neke ubin ɛ ŋo su kpea neke abe ma aceli aneke su suju kau ram don. hɛŋo nu banu lea ubinalea shur <hesitation> ɛhwɛle nyom no etarkɛ su nekɛ bɛa ju nenu ubin ɔneke ɛnaai shu neki deno uyɛ wato ijim komno ɛntoi suneka aje ju jenu nene aman aneke domm akoi a jɔɔ oman shi su iya ji har ucɛŋo kuma shu nekɛ a tosha nekɛ ihoi kuma iyɔɔ ki baai ije amma shunu neni ihoi ishu binne yɔɔ shi nene adeimiŋo na akele ŋo don bu cigaba ni ihoi shumu gui ban akɔte ŋo nu ɔdeh ba kuma yedde nɔ su na anɔɔ akele neka beri unyom nu haau ashi yɔɔ sha tuki ŋo gui ban anɔɔ akelɛ na akote nɔnɔdeh domin yɔɔ ɛnyee anerrare e̱nyee saha agɔbi ban akɔtɛ jɔdeh abin yɔɔ no a sheyɔɔ nu urei mbɔɔ ba abom ash nere ihoi abom asha neraa bema acɛi aneke. Ajim abom kuma sha aheɛu abom kuma asha neraa hwɔpɔ aman aneke tɔɔ idan buku bema akɔtɔ lapiya nuɔdeh abin ŋo susu su jɛ ŋo neka kpi ide shi biwi keɛi nuɔdeh ahi yɔɔ su gui ban akɔtɛ ŋo ɔdehene kum idan ŋo busu kɔtɔɔ nuɔdehene nuna beri nuna kpi iri abin yɔnono tɔɔ ŋo hwɛ hwɛ naa kɛlɛ ŋo ushunu maaɛɔdɛh aban aban ba ashi yɔɔtuk inte antɛɛ yir ahɛɛ inte cewa ke tuk ame he ɛdɔ ŋo na a kɛlɛtɛ be tuk amehe ɛdɔ ŋo na akɛlɛtɛ neke ŋwe akɛlɛtɛ anɛn enyiŋg tɔɔ cok ɔbin nɔ su beya nuɔdehne shu kɔtɔɔ lapiya binn nɔ nuɔdehene shu kɔtɔɔ aban aban binne nɔnuo dehene shei nu nyom shisa ba aba dami ŋo ba hashi somo eyiri ocu comete yene ogau ugai mete nye hane susu gai ɛhara haku denu koku nɔɔ na heile nɔ ko so na nɔɔ akele ko gu seho na nɔɔ akele nyom se ba abatar nu akele ŋo na hei kokuma ab dur ŋo na hɛilɛ ŋo amma abin yɔɔ no bika sheyɔɔ tɔɔ ashu yende nɔ shu kɔtɔɔ nana ɔdehene nu bani gui banen ŋo odeh nu neki hɛu neka bema cɛi aneke uneki ijim uneki hoi sanan nu banu beri ubin eyɛ.

Kapi de pada aba kapi de sui ahɛi aba kapi de hangkɔɔk aba na norejei kapin a nɔrɔɔ guŋ aba sanna kɔbe ŋyáá aso ne enan eboɔ sha wur aba aba sho nuɔteu hane inte ke wur indohwa ujĩĩ ete nyom she wur eba nuɔteuhane kuma yedde ete she kpea na sai adoko uelre ɔteu hane asu ner de hanka yea asusu khoi ye uner de hangka sha ba ni no ɔteu hane sa ba akoi ubin nyom eye sa bakpea ye abera aso uɛve oteu hane nisi lei eve domin na zhai sa lei iɛve na zhaye nisu uner de padaashindɔkeye ye aba ba hɛhe atiaa o vɛre ati ĩĩ okhai ati ĩĩ unwɛ me ayai amma ime bear anu banuma jaai we dɛk kome ŋo no nime bani inje iji tuk niwe yaah nibani nu udáá nibani ma imkpo hu gou hano iye ati a oshishono atie iye ye ja rekpe adɛk sheshikpa hano baba jehe sha rekpe adɛk she shikapa hano ba jehe nisi iye hake ja tuke nu udãã hano na tara tuki itoi ha tuki itoi hano je amaa kapin ighem oca sh i ba ashti iye ashok na zhai. Aja hoii ni ŋga ga inyome eye uner de hangka asa bema ni iye a lie iɛre na zhai na gberu ɔre iye sa gber ure hano nishi iye unera a wur sa wur iye uner de pada ka cikpa <hesitation> a rukpa na adeke na heti okhai ure ŋo deri uder ukpu hakuri ime ŋkora due tuk ame heidɔɲ na kele ŋo ime ŋkora niŋo i ŋo sunu su hu kho o teu nugui sake nugui heti ŋiŋo banu su uɛre ba iɛve hano iseme me mbeva ni no banu utuk ame heidɔŋ na kele no ime shi shu uɛvei ielve hano iseme ŋo susu kho ɔteu ŋo sunu su uɛveba domin iyɔɔ me mberani nɔ ime su uɛre hano tɔ jike jike esa akoi obema ndɔk esa ka beme ndɔk bɔɔ yei tɔ shike nan iye anake iyo tuke enyeinte ninkpi uɛre ete bika ba ce kek jechi mbo de nangka mbo ka ku uɛre kapa a saike a a alei iɛve shi cek uyedde ete nyom kese jeya ninkpi hi kuma ɛsa ni ninkpi kese sok kese soke ghoa ɛsa ni nikpi kese jeya ninkpi hi kuma esa ashe anyang anaka naa nu oteu hane akoi kin mbo gaba gabakideya ikpo hano shi her ki bo. Akoi adea adea teu akoi anor asang anor asang hano ata shi kpo yeherkibo ha guna borbu unekeba adeateuma ashi yei her kinbo uneke guna shei oo nwo uje angwa anaka ahwei hano imbo a ceko ninkpite uyedde te nyom se soke sa goi yedde obin g sa uyedde ete se so ninkpi hannan ninkpi akoi abin ebo ka kpiya ninkpi ɛsa uneke bika cei ɛsa ahh aka aka tuku uku bika tuk uku jeja maa den bikayok ocu ombo sisa-sisa tuki itasha embo ka wusa no ogben nano. bika maa ogben nanoi ko cak aku hano ka wusa bika su uɛre aacei akoi aku embo ka wur nu uɛre ye kayesi i atuko ogbena no oneke bika cei tashi ntete koi kok keke heti itasa den o uere keke heti akona tɔ abin yo nono nte ke no ocuha nte se sok ke feng abinne mbo sa kpe ninkpi kuma anekembo sa sai akho oteu aba ukpi hane imbom me he meta sa hangka kuman ufa farko onekeye sa sai as uere no oteu hane ka yesi ye atu uu uerok heu ugbi to iye. su sai ouɛve no oteu hane ubinne te nyom he he soke sai a fengi ni ubinne he soke ghoa. Sanannu ocu hano ɛsa kek shi okaa kek si ogbeh keke si odu keksi adi yedde te nyom kese kek soke kɔtɔɔnu oteu hane kedoke feng den ko wani ocu aka lei ihe atom ihe atom anoi asogben domin kesyir noogben no cuha no ke moku aba oye-ooyesu no cuha no bentele aheti ke so no ogbenba asa abinne te nyom se soke feny no cuhno keke feng deki ihe atom sai tasa sai akona se akui edo ubinge te nyom ke shi ke feng no cuhano kokuma akoi uku nyom keke heti ku yangaa tɔ iye asu ku aŋwɛnchika ye ka wur ni nosee ajana hashi i karaa aha shi kara na kpena ja beru ɔ une keye sa naha tabe mataa no ode he nei to unekeye aneha taba maati matii no ka kui toko tosahano ja tarihe ni iye bija tariha niye ba yɔk ocu iye sa bera an mbonona bana ahiwai aale ohɛi na nana bana akpe ogbene eye uku aŋwɛnchika hano to sa tuki ucɛ hano aja daka adɛk bika adaka adɛ hano na sheko ohɛi hano ni igwɛ. Na bana ba yeshi cok a wese cika a weno tuui yanga no saja lẽẽ a jeha dek sa kpoo mbo a hwa uku hano sajen a rukpha ne kupa uku hano sa kama jeta jer na nar iye jeya nar no burke a gui aje nasu naba no bur naje nasu udalili eye sa tuk nna kwi isohang ana jehe cewa ana so ushe kom na bama maru iwei kuma indanɔ ushe biku ubema su de who uchehano baba tuk ubok ubo bok suje who nu nu nu na yike tengashe su kwenu jewho uche hano siba sonu u uwhe aba koi eni na kwena mar uwe yadda ete yom she wheiɔ yadda ete shike kweya no tew hane